ia, kadena àby io zen̈y hamodian̈a varavarana beka zen̈y tsy tsy môra tafidriky an-tran̈o zen̈y ery mpangalatra àby io. Avô zen̈y fiarôvana koa zen̈y izy io, izy misy lakile zen̈y, zen̈y tômpon̈y lakile fo zen̈y afaka man̈abiana ny varavarana.